Ahandro atody amin'ny lapoaly regny na asa hoe malaka atody dimy ano de atoko zany hoe zany kapoana- vakina i atody aloha asa hoe ato amin'ny baolina reka de afagnarona aka na tsira hely amin'ilay itiavano azy zegny fa mafana ny menaka amin'igny de afanena ny menaka de arotsaka ao amin'izegny de avadika avy ahila de alefa avy ahila vita.